fyrir fullum sal í Borgarleikhúsinu á dögunum verkið verður síðan flutt á Rás eins næsta laugardag frásagnir eru um að séra Georg hafi gefið sumum börnum þær skýringar á

háttsemi sinni að foreldri hefði beðið sig eða gefið sér leyfi til að refsa

fyrir misgjörðir heima fyrir eða vegna þess að þau stæðu sig ekki nægilega vel í náminu og einnig að hann verðlaunaði sum börn með gosi eða sælgæti að broti loknu kona sem varð ítrekað fyrir kynferðisofbeldi í Landakotsskóla á síðustu öld segir að forsvarsmenn kaþólsku kirkjunnar ættu að biðjast opinberlega

afsökunar eitt af fórnarlömbum kynferðisbrota í Landakotsskóla segir að þau

sams konar bætur og voru veittar einföld afsökunarbeiðni dugi ekki verk sem fjallar um

eina af okkar stóru óuppgerðu tragedíum í okkar samtíma má segja það kom út skýrsla um kynferðisbrot og önnur ofbeldisbrot í kaþólsku kirkjunni árið tvö þúsund og tólf og

hluta til unnið upp úr því og viðtölum við þetta er svona allavega í mínum huga þá er þetta eitt af því sem við eigum að vera að gera í leikhúsi og listum taka utan um þessi þessi þessi sár með okkar okkar hætti einhvern veginn það er það sem ég held að við séum að gera hér í kvöld andlegt ofbeldi getur meðal annars lýst sér í skömmum óhóflegri gagnrýni hótunum ásökunum og móðgunum og lítillækkandi ummælum aðferð Jóns Atla við að taka á þessu máli er að reyna að skilja af hverju þessi þöggun á sér stað hann er að reyna að skilja ákveðinn mekanisma eða manneskjulega hvernig við högum okkur af hverju þöggun verður til hvaða mannlegu eiginleikar fara í gang þegar

að reyna að lifa eitthvað af og út frá kenningunni held ég svolítið um meðvirkni og

skömm sem hún býr til og svo kemur inn í það skömmin yfir

sem gerist og svo skömmin

meðvirkur í að láta það gerast

tala um börnin svo erum við að tala um samfélagið og hann er að reyna að skilja hvernig þeir verða til og hvað veldur þeim við erum bara búin að færa

okkar stúdíó tólf hafa komið þangað munu kannast við sig en þeir eru kannski ekkert svo margir þannig að það er kannski það sem er

skemmtilegt við þetta að við erum vön í Útvarpsleikhúsinu að við náum til margra sagt svolítið eins og rokkhljómsveit sem er mjög góð í að taka upp í stúdíói og er alltaf að gefa út fínar plötur en ákveður síðan að taka upp sína plötu þetta er kannski okkar okkar plata getum við sagt ein frásögn er um að séra Georg hafi sagt við dreng að guð myndi hafna honum og hann myndi

ekki fara til himnaríkis heldur brenna í víti ef hann segði frá en þegar við heyrum þetta bara í hljóði og þetta höfum við gert þegar við vinnum með útvarpi og við sem vinnum með hljóð bara sem miðil af öllum tökum þennan sjónræna út þá gerist þetta sem við köllum hið kófabúlerandi eða

heilinn okkar fer af stað hann krefst þess að fylla upp í þau rými sem ekki sem hann fær ekki þannig að hann verður ofboðslega aktífur

þetta hjálpar okkur svolítið hérna við svona sérstaklega erfiða og þunga hluti einn lýsti atvikum þar sem séra Georg og Margrét beittu hann grófu kynferðislegu ofbeldi saman og einn lýsti grófri háttsemi Margrétar þar sem séra Georg fylgdist með og

hvert er markmiðið með þessu sjáið þið fyrir ykkur að þetta sé líknandi læknandi að einhverju leyti að setja upp svona verk ég finn það á Jóni að hann er að reyna að gefa fólki einhvers konar lykil að því að rjúfa þögn sína að skila skömm þetta eru hugtök sem við eru búin að vera í íslensku samfélagi síðastliðið ár þetta er bara hluti af þeirri hreyfingu

þetta er bara heilsubót af því að sú þöggun sem hefur átt sér stað svona lengi um svona hluti það sjáum við í frásögnum viðmælenda að það sem gerðist þá hefur haft ofboðsleg

áhrif á þau í fullorðinslífi og það er þessi keðjuverkun sem þarf

einhvers staðar að stoppa og hún stoppar held ég að hluta til með því að segja frá og svo eftir að upptöku hér er lokið með áhorfendum þá eru pallborðsumræður

vona að við náum að grípa hvert annað og ræða þessi mál aðeins ég heiti María Margrét Jóhannsdóttir og ég var nemandi í Landakotsskóla með áttatíu

fyrir neinu líkamlegu ofbeldi en varð vitni að og upplifði mikið andlegt ofbeldi þetta var náttúrulega bara magnað að fá að hlusta á þetta leikverk eftir Jón Atla Jónasson hann nær að fanga svona mína upplifun þarna ég upplifði náttúrulega þetta andlega

ofbeldi í skólanum sem svolítið daglegt brauð Margrét Möller og séra Georg voru hluti af lífi mínu þetta er stór partur af æsku okkar allra sem vorum börn í Landakotsskóla ég er fæddur nítján hundruð

upplifði mikið andlegt ofbeldi og óeðlilega framkomu þótt ég hefði að vísu aldrei upplifað þessi tilfinning hvað

er margt fólk á þessum skepnum með einum eða öðrum hætti því eitt er það að vera fórnarlamb en hvert fórnarlamb á marga aðstandendur og seinna meir afkomendur og og svona spor sem svona reynsla markar í fólk að verða fyrir svona ofbeldi getur lifað eins og

sem